ब्राज़ील की संस्कृति मुलक तरीकन से सम्बद्ध हैंगी। ब्राज़ील की संस्कृति पे पुर्तगाली साम्राज्य को प्रभाव हैंगो। पुर्तगाली भाषा रोमन कैथोलिक धर्म औपनिवेशिक वस्तु कला। शैली पुर्तगाली साम्राज्य से ब्राज़ील आई हैंगी। ब्राज़ील की संस्कृति पे अफ़्रीकी स्वदेशी। और गैर पुर्तगाली यूरोपीय संस्कृति को भी प्रभाव हैंगो। ब्राज़ील में फ़ुटबॉल सबसे पसंदीदा खेल हैंगो। ब्राज़ील की राष्ट्रीय फ़ुटबॉल टीम ने पाँच बार विश्वकप जीतो हैंगो। ब्राज़ील में बहुत से एक मजबूत राष्ट्रीय संस्कृति है। ब्राज़ील ग्रीन कॉफी को लाने दुनिया में सबसे अग्राड़ी उत्पादक हैंगो।